<hesitation> Kinakina regny, igny mitovitovy amin'ny vo- voi- voalavo avao zany fa i afaky ma- mipetraky ambony hazo egny. De lafa misy mijilo azy torche na hoe jiro de milay i tsy de tia <hesitation> hazavà zany izy e, zay <hesitation> fomba fipetrakiny.